Knh. enh mkpo ugibi etu, uyibi utwak nsin ke etu edi ọkpọsọñ mkpo emi edide mbakara anamde adade mkpo anam ayibi e ayibi nkukim esin ke etu and anwam mbin oro ndida nda nnam ufọk, enh edieke enye midukhọ, munyeneke, edieke enh anam utim etu midukhọ mikamake e, Ikemeke ndinam utim oro so mme mkpo oro do mme mkpo uyibi ukwa oro nsin ke etu anwam eti eti ono mbin e mme anam utim ufọk ma mbin anamde ufim abaña etu se ntak mmo enyemde eneede enyemde esi di ori.